En Arabia Saudita una costumbri mu especial es el Majlis, es un espaciu tradicional ondi se recebi alos convidaus i se tentean custionis emportantis. Es un sitiu d'encontrança i respetu. Senifica, velaí, sitiu ondi sental-si es un símbolu dela espitalidá. Tolo tienin decorau con alfombra, cojines i essas cosas. Los ombris s'ajuntan pa tomal café i té i discutil a tentu la política, los negocius i la familia. Essu sí, los ombris namás...